Mi fuɗɗiran be emugo ɗume innɗe maɓɓe to oyecci am innɗe mako sei mi yecca mo innɗe am, Minbo tomi yeccimo innɗe am sei min fudda yewtugo ha totton mi yecca egaa hami woni mi emamo kanko bo haatoi owoni ɗume o ɓurɗaa yiɗuki mi yecca mo komi ɓurɗaa yiɗuki ngewta mai juuta